E biby fantako tena membo da agnisan'izany eky e kapity, da akoatrin'e kapity da e fany, da akoatrin'e fany e rabitro, membo e rabitro, de e soky, membo aby iza biby zany.